Oso ong ong fish o'konope <hesitation> fish overnight ngowo tope yii hannuku ru'kareiko onnowo nawa' mungo nopunyo. Mungo nopunyo impa o'konnoyo sirunghe nuiyong kiaku kiakia' rukareiko owoning ngonghe aii ningi owoning nohungong nawa' soroki taharumo, soroki taharunno sirupenong ho freeze kori toku siruh. Roki saltki taharunno impa tikite kiakia sospen ngori tokonno yii roki tiko sihupenong. impa fridge kori sirupe o'konoworoku impa dish kori sirunno topo meng o'konoworoku koporongku ong tuu tu'ki ha'horoku, tuu tuki ha'horoku impa owo o'ko kori fridge kori sirupenong. Impa nohunno iihaa koriki o'konoworohe o'konope parukupe ong pisi ai ongi iihaa koriki iihaa kori sirungu aii owokoto paaro kori porukungu tiki o'konoworoku koporongku. koporongku ongitupenong ho tii kiakia' o'konowarei koring ru'karei koring Oso impa ong huuru, ong huuru ong o'konoworohe rii'he no'ra tui rii'he, o'konongkong ru'kummo boiling ngommo impa owokoto iihaa sirung kong, ho iihaa koriki o'konawah smoke ngawah tuyu iihaa koriki tuyu no'rano o'konowarei koring no'rano naparei koring, ru'karei koring. Impa noiko o'konoiro aii ongo iihaa koriko nopiro eneke owo koh freeze kori o'konoikung ho smoke ngawah yaki, iihaa hoho toponing o'konowah toponing kurahah. Toponing kurahotommo impa tikite kurahku, kurahku owo iihaa kori yaki eneke o'konong kong onyo noi kona koriki iri, iri tuheu kongo, toponing kurahku, kurahku impa smoking ngongkong aii paarukung kong. Paarukummo impa nawa' ongo paaroko ai nawa' heko no yii uukonghe hayewungmo, paaro inihummo impa ukommo nawa' fridge kori tokong kong. Tiki hekoki mukoki eneke tii paaro toku noi tuhahno, fridge koriki tuyu impa tiko o'konommo ru'kungkong nopummo.